கென்ய உணவு என்பது இந்திய, அரேபிய, ஐரோப்பிய மற்றும் பாரம்பரிய ஆப்பிரிக்க சமையல் மரபுகளால் தாக்கம் செலுத்தப்பட்ட பல்வேறு சுவைகளின் கலவையாகும். இதில் உகாலி சோள மாவு நியாமா சோமா வறுக்கப்பட்ட இறைச்சி மற்றும் கித்தேரி கலவை பீன்ஸ் மற்றும் சோளம் குறிப்பாக பிரபலமாக இருப்பது. உணவுகளில் பெரும்பாலும் காய்கறிகள் மற்றும் கோழி, மாட்டிறைச்சி அல்லது ஆடு இறைச்சி போன்ற பல்வேறு புரத மூலங்கள் கொண்ட இதயம் நிறைந்த குண்டுகள் உள்ளன.